Ñásoo bariŋeḃuḃamisembe buḃaehũ: viaro óvii, kuloo ókiġi, kula kúhuumi mimoṗomo. Ókiġilo viro, kula, kuloo. Ñásoo wabiḃaririŋe bíḃi bóbubombo, síriipuõosihi nembenivawaro, muġuñapuõ nuġuna déṗi nuġuñarelo, nuġunamumuxumo nuġula, aɂ źiɭomi móomobubomo murĩwa min búdun. . Ñásoo orẽwa sioźumumieŋemieŋ. Onaru tíforerumunda. Ñásoo karosu núġuḃelo ilimiña, núġuḃelo baĵie buɭemi añameiniġuḃosuḃo ninanilon, alonelon ale ólio, anina deṗuolo díi ninanilalo núġulome, nirẽko. Niḃaġadime timineɭoyamiġalem búnoo, budipu, wameɭoyaḃo budipu, níġaḃeḃudipu, katiakadime kunõka niġurĩkaniġalem. Kañalẽbuḃudipu bíḃi adiaminaha, arexumen kíneki tímirumunda. Niźanifiro. Muśe niġaɭeboreyaġahũ, síripos ósihi. Ana sínipos niñare éṗis. Móo nna oriŋo fóñasoohom. Síriporosihi, nilalo éṗis niñare niḃanina muxumo níḃelo kániġaṗuy, éñineɭiźi, viao ovíi vonembenelo, karosuġo ókiġi nilalo baĵe bokulomelon niġupoten, niġananiġaśuos. Oriŋo ófihi éñi neźon, éñineɭiźi. Mombuimi múñadum moramooġo áɭeɭe.